Arande, to soodoyta ñaaminda ɗum maa wattae ka sarkuki ɓe, wattae ka sarkuki ɓe nder, taa sooduwaay njaadaa e maɓɓe, taa jonngae maa njonngidaa e maɓɓe, ndemmbo to on ngari ñaamugo wattae ka fijirki e maɓɓe, taƴaa loŋngel tokosel okka ɓe to hunduko, ñaama taa ñaami, sey okka ɓe be ñaama.